କୋଟେ ଫ୍ଯାନ ତୀ କିପରୀ ପଵାନୋ ସୁରୁଷ୍ଟୀ କରେ ତା ଅଜିଯା। ମେଂ ଜାନୀଵା ପତମାତର କୋଟେ ଫ୍ଯାନ ରୋଟେଶନଲ ମୋଚନ ଦ୍ଵାରା। ପଵାନଦୀ କୋ ସର୍କ୍ଯୂଲେଡ କରତା ହୈ ଫ୍ଯାନ ମେଂ ମୋଟର ଯହୀ। ରୋଟେଶନ ଟକୋ ଚାତା ପରତା ହୈ ଫ୍ଯାନ ମେଂ ବ୍ଲେଡ ଜଟବଲେ। ଗୁରୀ ଥାଈ ଜଟବଲେ କୋଟେ ଲୋପ୍ରେଶର ଏରିଯା ଏବଂଗ କୋଟେ। ହାଈ ପ୍ରେଶର ଏରିଯା ସୁରୁଷ୍ଟୀ ହୈ ଥାଈ ଫ୍ଯାନ ମେଂ ବ୍ଲେଡ ଜଟବଲେ। ଗୁରୀ ଥାଈ ଜଟବଲେ କୋଟେ ହାଈ <hesitation> ପ୍ରେଶର। ଏରିଯା ସୁରୁଷ୍ଟୀ ହୈ ଥାଈ। ଫ୍ଯାନ ମେଂ ବ୍ଲେଡ ଜଟବଲେ ଗୁରୀ ଥାଈ। ଜଟବଲେ କୋଟେ ହାଈ ପ୍ରେଶର ଏରିଯା ସୁରୁଷ୍ଟୀ ହୈ ଥାଈ।